मैं एक हफ्ता मं तीन दिन तो रेस्तरां मं जात ही हौं, क्यूंकि मन्नै खाने का बहोत शौक है और देहरादून की गलियन मं खाने के ठेले ही ढूंढता रहत हूं। मेरो सबसे पसंदीदा रेस्तरां *पहेलवान का ढाबा* है।